Veshira mara masha foshi vakachanga changanya na fikitia mo va kamata doka ikiti basi akamikia humara wakatengeza imbala mwao wakata na kamlango kamwa uko ita shadi mbasa saaja kashaka sasufulusutu basi teli kaita likaanza ichoma ye likatotoa likaidua faranga,